عمل كوب قهوي سهل جداً ، أخذ دلي واخلي بيها قهوي وبعدين اخلي بيها ماي واحاول اخليها للقهوي منقوعة كم ساعة حتى تطلع قهوي تخبل ، أما إذا اغيد اعمل قهوي بسرعة ومستعجل عليها ، اخلي قهوي بالدلي وبعدها اخلي ماي واخليها على ناغ متوسطي واخلي شكر اذا تحبوها حلوي ، انتظرها لما تفوغ واشيلها من عالناغ واصبها بالفناجين.